Gonga wawan wona ha di-di ngam be wawan be di-di kuje je hollata alamawol hunde je lattata gonga.